بالنسبة لي راح أختار نيوتن عشان أتناول معاه العشاء هو واحد من أعظم العقول في التاريخ قدم إنجازات كبيرة وثورية في مجال الفيزيا والرياضيات والفلك أحب إني أجلس معاه علشان أفهم طريقة تفكيره العبقرية والإلهام من نظرياته وأفكاره اللي نورت العالم وكانت مميزة جداً.